Kuq terveh mu liinah lännüq eelektri ärq, sis ma veenüq lihtsalt <hesitation> söögiq vällä külmä kätte ja pandnuq kündleq palama nii kavva, kuni eelektri tulõ tagasi.